ପ୍ଯାଜ ଏବଂଗ ରସୁନ ସଂକ୍ରଵ ପୈନେଂ ମୁଲେ ଦେଖୋଡୀ କୋ ବଗେଚୀ ପରାମର୍ସର। ପ୍ଯାଜ ସଂକ୍ରଵ ସୁଖଲା ସ୍ଥାନାରେ ପ୍ଯାଜ କୋ ଏକ ସୁଖକା। ଏବଂଗ ବାଡ ମଂଡରଲେ ରଖଂତୁ, ଜୈଂଠାରେ ଏହା ପ୍ରତେଖ୍ଯୋ ସୁଝ୍ଜେ କରନାରେ ନା ଥାଈ। ପ୍ଯାଜ କୋ ଫ୍ରୀଜରେ ରଖା ଜୀଵା ଉଠୀତ ନହୀଂ କରନା ଇତ୍ତିରେ ଉଚ୍ଛା ଅଧ୍ଯତା ଵିଶେ ବସ୍ଟ ଵର୍ଛୀ ଜାକି ପିଲ ଶିକ୍ରନ ନସ୍ଟା କରୀ ବରେ। ପ୍ଯାଜ କୋ ଥୁଂଡା ଏବଂଗ ସୁଖଲା ସ୍ଥାନାରେ ରଖଂତୁ, ଜୈଂଠାରେ ତାପମାତର ସେଲିଶସ ମେଂ ଦେରେ ତାଈ। ପ୍ଯାଜ କୋ ଫ୍ରୀଜରେ ରଖା ଜୀଵା ଉଠୀତ ନହୀଂ କରନା ଇତ୍ତିରେ ଉଚ୍ଛା ଅଧ୍ଯତା ଵିଶେ ବସ୍ଟ ଵର୍ଛୀ ଜାକି ପିଲ ଶିକ୍ରନ ନସ୍ଟା କରୀ ବରେ। ପ୍ଯାଜ କୋ ଥୁଂଡା ଏବଂଗ ସୁଖଲା ସ୍ଥାନାରେ ରଖଂତୁ, ଜୈଂଠାରେ ତାପମାତର ସେଲିଶସ ମେଂ ଦେରେ ତାଈ। ପ୍ଯାଜ କୋ ଫ୍ରୀଜରେ ରଖା ଜୀଵା ଉଠୀତ ନସ୍ଟା କରୀ ବରେ।